Ia Etiopy ndraiky e! Ireo manan̈a fômban-dre- fomban-dreo resaka kafe ten̈a manôkona feky ny kafen-dreo e; manana fety mikasika izy io reo. Avy eo manan̈a kalandrien-dreo manokana koa izen̈y reo Etiopy àby io. Ia tsy miaraky <noise> tsy mitovy amin'ny antsikany fe manôkona zay ny azoko on̈onô.